Sääl kuningriigi seeh elliq väega imeliguq inemiseq. Nä es olõq kunagi välläpoolõ säält saanuq. Nä olliq hoobis tõistsugudsõq. Nä olliq nigu naiivsõq sääntseq. Nä es saaq midägi arvo täämbädse päävä tsivilisatsioonist ja elost ja ütiskunnast. Ja nä olliq sääntseq nunn'uq ja ilosa näoga ja, ja hää süämegaq.